शास्त्रीय संगीतकि बारेमे सोचत पेति मोके गहिरो सांगीतिक परंपरा, समर्पण और अनुशासनकि याद आत हए । शास्त्रीय संगीत विशेष करके मानसिक शान्ति, ध्यान और आत्मिक उत्थानसँग जुडो हए । जामे प्राचीन और परिष्कृत ताल और रागन्कि उपयोग करो जात हए, जो भावनात्मक और आध्यात्मिक गहिराइके व्यक्त करन मद्दत करत हएँ । भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीतकि अंश हएँ और हजारौं वर्ष पुराने परम्परामे आधारित हएँ । प्रत्येक राग निश्चित समय, मौसम और मानसिक अवस्थासँग सम्बन्धित भावनान्के उजागर करन कोशिस करत हए ।